Aloa, <hesitation> çerco de fâla sencia, coscì <hesitation> me schivo e diffocoltæ. Unna qualitæ o l'é o pigiama, ch'o se deuvia pe anâ à dormî, o se deuvia pe anâ in letto a-a neutte. Çertidun ô deuvian fiña pe stâ in casa, ma va ben. <hesitation> Di atri vestî son prexempio camixe e e braghe, che se deuvian pe sciortî, pe-o sòlito.